د ایران پخلی د تاریخ، هنر او ذوق یو ښکلی امتزاج دی. دوی پخلی ته خاصه پاملرنه کوي او مصالحې یې ډېر ځانګړی خوند ورکوي. قورمه سبزي، کبکبه، او جوجه کباب یې مشهور خواړه دي. وريجې د ایراني خوړو اصلي برخه ده، چې ډېر کله یې له زعفرانو سره پخوي. دوی له ترش مزې خوړو سره مینه لري، لکه د انار یا لیمو کارول